A ɓuas goor a, ndeɗi, la ga̱ɓap a tukoop a muop tong ɓallam har da̱ da̱ ɓallam da̱da̱ nkong tsa muop, la ga̱shin la shat, la ga̱ mang latok tyoklok ga̱la̱ ka, ta̱ ga̱na muop buk dang de nde hai mat nna̱ ɓoot ga̱niap sa̱, so ga̱na tok zem a bi, zem a nesuwa, nesuwa ga̱pe ta̱ ga̱shin ɗega̱ niap sa̱ ga̱pe muop ta̱ sa̱ ni ɗe ɗa buk shai yi, akwei bi ga̱pe ma̱nɗe la ma̱yong niyi muop yin sa̱ gargaja, ga̱bi men ga̱mai, muop la shin sa̱ gargaja muen nni, ko wuro ta̱ kwal wei kai hen zem a tok, tok mma̱, muop yi tok anita̱ hool, ama a sa̱ ba, tok niap ta̱, tong ɓoot dega̱ sa̱sa̱ ga̱pe tong ga̱na pue ga̱ ma̱ng shiang hok ɗallang nni zuwa pe ga̱zem muk, nkong ga̱ hok, muop tong tak, kai muop yi mat nna, ya̱ niap sa̱ hok anɗang, so hen ni dip niangeriya, henna ba gurum ga̱niap tok ga̱ɗemen ga̱pe gurum kola nɗe annang tong tong shin nierang, oh hen ta̱ muan da̱ kat tok nna̱ a nnang dang yit ɗe sa̱ yi, so ga̱mai niap tok nesuwa, la̱ bi la̱bi nɗa̱a̱n tok oh la ga̱sa̱ tok ta̱ ga̱ɓop dang ga̱ba, ama laga̱ na ma̱n mpang muop la shin tok wai wai, nde ma tun tun ta̱ ga̱na yit hok a muer ḇang ƙaat ba bu ko nda̱bi ba, ba shiarap, ba nda̱bi, ba ɓuas goor, ba Ba ma̱ɗem bitok ga̱pe ta̱ bi nkong muk, so ga̱bi hen, nde ma hen la muan shit ma, hen lawa ko hen la hool ga̱sampe, hen dei hen la kyam tok la shiang, hen niet shat ɗu, ga̱ɗaar hen muak tok, ga̱ɗaar muop tong mang shat hok seen nhen, domin hen shin aan, ko tok hok nɗeɗi ho ko lat ho la ma̱sa̱ ga̱shak nda̱ jap men, ɓit lalin la ma̱ shin kalashi nni, ko wuro muan pa̱ kallak muk, so tok ɗe la mang yit gurumyi, kuma tok laga̱ laga̱ laga̱ shin tok la ga̱waar la gwen shiapap, lwa ga̱waar gwen bi, ga̱waar gwen shita ga̱tuu ga̱mang yit muk nni tong mang yit gurum, mang ɓuas shap ga̱pat yi ga̱ɗu dang yit nɗa̱a̱n wayo, muop ta̱ muen da̱ kwal a wuro shin ga̱na̱ ta̱, so hen na dip nanjeriya ba bu gurum ga̱ni ap sa̱ ga̱bi ga̱mai yi, a tok ƙa̱a̱t ba ko wani sa̱ ga̱pe gurumta sa̱ tong sake ba dang a ga̱mai ga̱yil men nanjeriya, koma ɓak ma ga̱yil men plateau specially men ma̱n southan zone, ga̱pe ga̱ɗe men dip muop ɗe la dipent ka sa̱ men ɓak mudu'ut, ga̱mai niap sa̱ ma ɗemga̱de ɗielu nni, hen shin ga̱ɗong